بالنسبة لي أفضل أن ابدأ صباحي بشيء خفيف ومغذي زي اللبن مع العسل والفواكه أو الخبز الأسمر مع الجبن أو البيض هذه الوجبات تعطي طاقة لليوم وتكون صحية أحيانا أحب إضافة فنجان شاي أو قهوة عشان أكمل يومي بحيوية ونشاط ودون ملل.